اختار المكان الي أعلق علينو اللوحة - بعدين انظفا لهاي المكان- اجيب بسماغ وجكوج ، وابدي ادق البسماغ لي حد ما يثبت، واجيب اللوحة واعلقا علينو بس تكون عدلي ، اتأكد من عدالتا اوكي خلص